Lo a’le na sira ee i-a dam, m’sua lóó ló néé āā i-a’a. M’sua lōō bua kēn a’aa bu kēn wa dum wēē lē dòò-neh waa a’lab dogò. Naale pya wēē dōō a’ gbogbog dogō, bag-bag dogò ē ànaa be pya bua é ba bèè yup biu. Oo dāp su o’nwii tere lō kēn nyorbee é nɔ nee lō bēē dum wa āān ba Kēn a’bɔlóó a’dóó nɔ bae dōō ā naale su o’nwii tere bu mia. Ere wɛɛn dum a’le bu lōō nèè é ee I-a’a neh lō kēn aa kii, dum ye ka, dum ye teh neh pya ye wuga, éé é’a bɔlōō nɔ alɛ é nyorne nee sah sor é tɔɔn gbaan, a dap gbaa, a’dab wa tɔɔn lóó. Naale é ina wa kpāān ba su’e tere bu mia. Baa lō dum amà, i wéé, i wéé dāb neh dam é nwii tere baa ló kēn, nɔ bēē sor é ina wa kpāān é nɔ lō dum wa āan ba. E’ alabà, ba’e ɛp ē do’a néé abāra ba’e ii sah mue sua mue sua kɔ kēn a’le doo nam é bua kēn e’lo nééwa āānà ghe. Ba’e mue neh kēn abiri dum le dóó, neh nu abi nia, neh lóó anaa nia bi. So nwii, a’kii nee kēn abɔlōō, naale nu a’nɔ, a’nɔ aan éé, a’nɔ nu bi wēē ye tɔghe, sor é ina ā ɛp nee kēn alabà dum le dōō sah wa dāb tɔon loo. Lo nu baa dōō sah anaa ma ye a’kɔ wa neh Kɔ nu ā si si déé ama meh a naa lee, lō amà naa nia ye, baa tɔɔn lóó bēē dum a’donia. Lō ba dán bēē lóó nu alɛ āā kɔ, bae nyorne nee ye mue. Bà tɔghe le nu alɛ, alɛ ā’su nee kēn ba tɔghe dō. Aa yii pɔrɔ gbo, aa yii pɔrɔ pɔrɔ kēn a’naa bɔlóó asi, a’nwadɛɛn pya kēn ā kii wēē i-a dam, ā tɔɔn wa lóó bu éfeelóó. Gbo nu, nu a’nɔ āān ba ye dam, ā‘dōō. Kēn a’kɔ aasi, aasi, nua ā āā ’dōō, āā’dōō, āā lóó pya’e néé dɔ lo alɛ. Naale abà ye dam a’kēn é alu néé é ɛp si é sor é inah lō kēn. A’su ye kā neh tēh nēh pya ye wuga neh nu ma kēn, ēē abà tɛtɛ A’le na nwii āā i-a dam, ɛɛ ii-wa, kēb i tɔ̄ghe na ghe ye dōōlo’. Ba’e kɔ néé alu wéé i-e meh aa ii nwii. aa ii-kā. Dōō le nu tere kēb o’ii-wa aān. Dōōle nu wa neh meh obɔloo. wɛnɛ wa. Su nee nua alōō tɔ. Waa wa kiira dɛmɛ ɛmma lo sor bi’e dum gbaa kii si <noise> Nu’m mue āān ba mna wa sor m’bee ye ii yima tɔ, Iɔ̄ɔn kēn m’daa log, a’lɔ̄ɔ̄n kēn lòg na teh, tɔɔn kēn lòg na kā